Kua ipiraka, maëpïtä marron jeisupeva, jaeko ivi icolor guinoiva, <hesitation> kua mbaetïvi ome mbate yerovia yaesayave, <hesitation> siempre ñamae <hesitation> de que jae ivi icolor rämiva, jaema jokoropi mbaeti kua color ndive mbaetï yandereja omuätä mbate, mbaetï yaipota mbate ñamae jeje, erei oime yave ïrü color ndive ñañono, ïru color ndive, maëpïta ndive tamboyea jayave ikavi oyekua.